پیرو د غني تاریخ تر څنګ د بیلابیلو فرهنګونو لکه اسپانیاوي، افریقايي او بومي خلکو له فرهنګونو رغیدلی هیواد دی. د پیرو پایتخت لیما دی چې څلور سوه کاله مخکې د اسپانیاویانو لخوا یې بنیاد کیښودل شو. د پیرو اکثره خلک سورپوستکي نژاد لري. همدارنګه د پیرو ژبه اسپانیوي ده او ګڼې سپورتي لوبې په پیرو کې تر سره کیګي.